Shimi na ɓalmai kima, banje toroi mu mɨn salmai bo woi na jokoi me amna shani, shi- shi, shiga ga wupo wupe torou ɓan gji je mɨn jebiyan mu. Kɨda amu wupe toroi kiduwa wo min gɨn ayimmu, mon wun down biimu, na la guwarmi wu dowu, ana minmi dai wu do wo, ta tv dai doni a ɗiuri alii koomu, ɓanje win mun wa shauki, mɨn ɓoi kara ayim ma teere dumoi raap kur nung, parau mɨ toroi an ma arwo ta shimi wom min ɓala ayim she nakomi? She wui, she ɗɨure polopolok ma awoi na ɗɨm ana ɓala kɨmai, ɓanje me boim amu taa bo kumbe puroguru, yerei wun taa jerusalem bo wun gɨn ayimu aka taa gɨn minde? Ayim sh wumowo popopolok ma awo kɨda aka taa jerusalem. bo kai na dumbulo kai taa mak ka, makkai me bo wokai gɨn ayimmu lawa, aka taa mak kai gɨn mɨn deiyi, ayim kɨma na wui awowo polopolok, shai makkai pa bo tama nene ki ta kambe puroguru ka wai noweyik, ka wai be noway la puro de shimi nufi mongo, bo wo kai gɨn muu aka ta makkai gɨn mɨn kiim yadd na bidimo wo ɓamu na lalmu shi ayim shi siure polopolok ma awo na mane ɓalmai kɨma banje jamanni me ana yinge likalikati me bo woi lowo mongo, bo woka gɨn ayimm lowo mongo anni taa gaanok dɨm gɨn ayim kɨma sha an do kwii kowo bo wo kai luwa makaranta lawa bo wu gɨn ayimu waka wani polopolok ma awou. lowo mongo kima wani wai polopolok ma awou lowou, lowo mongo ani wa! Tas gaaunnu dɨm kai gɨn ayim. ɓanji ambo mono deyandei, wun makaranta? Bo woi gɨn ayim lowo wutau mi na yimai, ma gomnati mi na yimai, ba wuta uwi wani wamau, watauwi wai wamau. Wutauwi ani wamau ambo mono awu ta bo yinge likalikat gaan ɗɨmia, yerei wun rune bo rong, yerei wun nene ɗii ɗang ɗong ɗang dai lowo ayim ma nume goronoi me ya ɓanje ambo mono polopolo ki awowu wu wai jui gaan kiduwa lowo ayim mi na wamai, lawi ayina a ɗiono mi polopolok ma awo, ana dai wom aka jihobowo lamina, ɓoi nje woi tangngho wamarau, woi tangngho wamau bo wokai gɨn woma yimau, bo wu yingewe wokai gɨn ayinnmu wun mane wu kai bam, bo ka tako bolau tangngho an angimai gɨn mida awu biɗe gorow an angɨma gɨn mi? Ana kai law mim awu, an angɨmai gɨn mi? Aka wai tangnghoiu, anya kai gɨpɨmai shi do shi ɓomai ko mandei shi do shi bɨdi mono bo wokai gɨn ayimma na na ɓalwo kai jewe. Bo wo kai gɨn ayimu kai naje we woina yinge gɨn gorowo yikiu, woi na ai mowo yikiu woi na ye minmi yikiu amma ayim gɨn kono she ɗiure polopolok ma awo, ana woma wolma, bo wokai gin ayimm aka wole pinenmi, akka ɗiure pinenni to? Dem duwa mɨn wai ambo shanna gaanmu ɓanje ɗinga, ɗim kai gin lowo yadi mongo kai diurɨ mai kai da ɗimai ma wumo kiduwa nume gorowo la bo wokai gɨn ayimmu wani yi mau ana sheshero mɨ kai almaiu me bo woka gɨn ayimmu aka wai shereu. Mɨn almai dai moi wuy yilawa, ana anakoduken mu, wu ya ayim ɓanje wu kur mini kɨduwa womɨn gɨn ayimma. lawa polopolok ma awoi wokai yileiu dai miya wu ye kayo ɓoowo, dai miya wun kara woi, wun apumowo, wun jolmowu, wun ma kongol, wun wudumowo kɨduwa kindi ayim mongo, a laushi, shi limbit, wo wun bɨna ɓowu puroguru dai wutau ma ayim. Bo kai gɨn ayim kai gɨn miya. Ana boko bo kai giu ayin an an naa mowo kai kai aga mamani anya, an nawowo kai bokai bo kai na ayim anya woka mumun a bale ahh kaagha mamu ɗii kaagha mon gɨn kaagla mongo aka binm aiu kai lowo shakai shimi kida kai gɨn ayim wun bi mowo, wun law mumui yiwo klawa wokai mu mawun amma kida kai gɨn ayim. Gangɨ re bo wo kai gɨn ayimma. da miya awu wai, awu kayo boon wo la ayim she ɗiure polopolok ma awu mu yinge wom na yima ɓonje lapi lapanii me dai ɓde ma ayim ji gila mu, jɨngɨla mɨna, dai ɓda ma ayim. ana la joko ama ana shiyashaime bo wo kai gin ayimnu waka wamiaiu. kai jinda wutau, mishon mongo gwang mɨ aka ɗɨm ame miya amma ayɨm a doni gaa ghe. miya ɓanje wun bin kara la gunjuk mawu. Ka ɗoowu bo ka ɓoowu woma mom awu ji ndai yiwo fit ka wai kangshila bo kai lau shiya man bo kai gɨn ayim ka wailawa wai polopolo ma ayi mi kai jindai, ana kai law gomna, bo wokai, bo- wokai wokai gɨn ayinmu waka wa ngomnaiuɨ, ana bo dai won kai lammai la pani bo wo kai gɗn ayim ala ɗuko mamun kai woi darma mani yiwow ama awu almowo, awu yingɨmowou, lawa shire polopolok gɨn ayim she ɗiune polopolok ma awo la ɗuko mamu ma tapanii me jalana ɗangje woi kii mɨ ɗuwali, woi kii mɨ ɗok ɗɨmɨu a jaɓeni ɗai wom min yimmai dai mɨ yinge laki mɨ bin wo puroguru an jimai ayim sle jabɨmai, she nimmai, mɨ na ɓalmai she jaɓɨmai ɗumoi yere ayimmi kai al jire kɨda, ayim kida ayim jaleghe kai bun mig. Banje ana boomu bo ɓala, member shi lowo kishkaɗi, amma kiduduwa shi gin ayima bun miya, ana kai woi, ka naki kutɨrak ka low, ayaa ɗong teet miya moi ɓambira teet gaanwo, biiɓo ka bun wuni kida ayim la ayine a jaɓeyi dɨm, aka al lowo shi kishikaɗi kid shi gɨn ayim shi bunen, ɗuwo bo lowo, ana kai gɨn ayim kai gɨn, ana wa kai gɨn ayim ma. Kai gɨn darma mongo bo kai mɨ ɓambiran an namowu baagha, ana kai minmi an namowo ɓaagha bo pinen koowo, ana shi minni an bo taa an gɨpɨ mow kai wuni barka ɓanje woi kishimi yikiu a jaleni, a jabeni yikiu a jaleni, a jabeni, a jabeni yim she jaɓeboi ayim she nime boi yadda mɨ na ɓala ayim she wui mu shi bunen, ayim, kɨda law ayim miya wu gawu la wunduwoi ɗang dang ɗang wu tawu goro amna yangin wu tawu gor mui ma, taa la pira pira da lawo ayim da lau, ayim kɨma shi la u ɗiure polo polok ma aw gɨn jangjang ma ayim gɨn lau pinen digidi daga, lau ayim, ɓanje ayim a jaɓe boi da nen, ana da i ɓanje boka tako ki ka ye ka gako lapira, na piraime an ɓalw to dai mila biɨ bo gowni, milamɨ ɓanje gum, dumoi raap kunung gundira baat boa kaaghildi ni ka doko ɓoono kwaara kai mona dai wom wawa kɨda wokai taka goro wom mui me shi ɓalau, kida lau ayim mi meu aka dim muru, aka kaye kowo ka muroko, aka ɗɨm yie wom kai almai, ka ali wa ka ɗɨm tai gaannu, kida ayim a jabeghe la, mondi in pori ayim an wumono polopolok ma awo, ayim an wumowo la gingging shen, mi aka ɗim yimai kidan ayim. yarei wun gaa la shiri, ga la wupe miya ga la wure dur miya wun lau ayim, a jale wuni wu duwo wu la wunduwoi dang kɨduwa wun jinda ɗiure polopolok ma awo kii ɓanje ka kaye muu goro goko shi goto mani kiduwa shi gɨn ayim ka doko kooyi ka ɓeure durni ka sharare ayimmi la, ɓanje ayim a wuwe ka jabe goko mongo gɨn la derenw gɨn puroguru kɨduwa kai jinda diura polo polok ma awo la ɓanje ayim a jaɓeni ko gokoi shimi ɗang ɗɨm, ɓanje wm na ɓalmai ɓang kɨma ayim shi ɗang, shi mane jaɓe boi kɨma mu la gɨn noki gɨn duwoni mɨ an ɗɨm ɓoi noki kɨda lau ayim, no ki ji loya bo tani bo lau ayim dip boko loi kaza ka doko gɨn nongo ji lowa, kai jindoro lalli bo bo ko bo kumbiiwa, ko nongi ji lowo ko baba mi lowa ɗɨm bo ka boi kaza, ka ɓoi i woyime, ka ɓoi woyi me, kamin ka woi yin woreen amii ayim aka yimai dim bo mu yinge lake ayim she ɗim jale boi, she ɗɨm ɗɨu re wom mi kai jinda ma polopolok ma awo ayim an ɗun, wumowo jung ma awo kɨda wom ka lawa woi ka taka goro gokou amma wo mɨ na ɓalmai ayim she ɗɨm jale boi, ayim she ɗɨm mima boi, kii yadda mina ɓala ɗɨm bo mu ye shen gɨn lau ayim bo ye jinda ɗoko karkat ma jang, ma jang ma yimmu, mu daw, mu ma tama mu ye wom amu yimai kibluwu mu wai ayim ko goko mɨ gwang, bo ka layi woi wo goko mɨ gwangngha polopolok ma awomongo an ma da dungawo bo ka lau au bo ka lauyi ko goko mi woi gwang ɗɨmiu aka jalɨma teele deren mong gɨn puroguru mongo, ayim she ɗɨm niime boi ayim she ɗɨm jale boi.